أحب أقضي حياتي شابة بالغة عشان أقدر أختار وأقرر وأحقق أحلامي وأحدد أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه ويبقا عندي الحرية دية وكمان أتحمل نتيجة القرارات بتاعتي. أما الطفولة فهيه حاجة جميلة برضه لكن فيها اعتماد كبير على غيري ومش هقدر أتحكم في حياتي بالكامل.